Na vivuri vakamanya wanga umuyaye. kande avivuri vumuyaye vamanye wanga umukana. ndio mumbezanga mwakanyora urushaa roveye ulahi. urwukumanyana, chigara aviko vakamanyana. huyu azie kumanya wavasangi na huyu amanye wavasangi. mamumanyane urwiko rwitu rove vurahi. Mamunyande nangwa huyu numusigu save umwiko wumukana daa ano save umwiko wumuyaye daa. ma ndio vavezanga mwakamanyana urwiko roveye ihare. Umukana niyazanga hango mumbezanga mwakamanyande umwiko huhyunde ave ihare. sasa avana varetane vamenye vurahi. na rimenya ryenire genyekana vakaza. amanyende ndakaza hango hanga vuyu. amanyende huyu n mama yanzivula umuyaye na huyu amanye huyu ni mama wanzivula umukana chigara nimumenyandi nimirembe jivezanga imiremb jiv imirahi. ijukusangara halala chigira mumanyinde urwiko siruveho dave navuzwa noreta umwiko ovezanga mwakiyitera munye avene chigira umwiko hura nango nangwa simumenya naye vurahi dave. Ummbuguranga kari nave mwiko, na vana vivurwa mmbugura kijonjo mmbika kwiguru kunyumba mavamanya ndi mundu mwana muyayi ura yareta mwiko weve na ndionangwa sigaveza gave ni mirembe dave. Genyekananga amenye numwiko ave ihare kigira saveza nave mwiko wovo dave, basi ndio mmenyanga ni mirembe makari mwivura vana vamavasingira numwiko uyu ndi isahindi mwivuranga vana nanivakuza, na nivakuza. Ku vana vamenyanga ichova yava genyekana vamanyirize ndi nunyora murina, umanyirize ndi mama aveho, baba aveho. Kuzie kuvateve ndi uyu ndi ninzia koye nivuvi, uyu ndi nambugura nivuvi. Kigira mmbezanga ni mwakamanya urwiko rove ihare, navuza isahindi umwana rwavaretanaza ichova ira ndio, isahindi aretanga mbozo weve, areti mwana wa amwavo. Kigira urwa vana vamenya ichova mavamenya yo, mavavura kumanya ndi umwana uyu ndi. kandi genyekananga nuve nu mwana. umbole i've uve shiri fulani. uve vwifa fulani. ma ndio mwana amanye. Na wakarunu ava ndi. nuva vola ndi. mwiko ishiri ni kindiki nu gotwa mwana uyu yagotwa ishiri. Genyekana nave mavi umbolla iwe ni mukana mavi noho i've ni muyai mavi na lakini nu vura kuvola ndio vana. vana vana vagotwa mbo kwaretana. Na vuzwa kwaretana. Na ngani varetana avi nyumba indara. Genyekana kuwegize vana nzi ni ishiri fulani nzi ni ishiri fulani. Ninyora musaniaga ni nziaku. Ninyora mundu mukizungu ninziaku kuvita mugonda kuzia kumugonda. Ndio urwa ruveza vurai. Umanya ndi omwana yazia kumusigo. Umwana nazia kuvusigu amenyaza vurahi. kivese kevezaho dave. Chigira aveza nave ihare mushiri yende eve tofauti. navuza nazia mushiri yenyu govezanga gove umujiru, umujiru umunene kari niyivura avana mavakarikaza vakarika. vakarika, vakarika kugenyekananga umanyirizande ove mumbusigu navuza nutamanyireze ove mumbusigu, umwana murahe atevanga umwivuri zande mama mbe shiri kee. baba mbe shirike. ma akovole yive oveye umumave. ano umukezunzu ano umushire fulani ano umusaniaga. Hasi nonyora umusaniaga utamushira daa, nonyora umukezunzu utamushira daa chigira eveza neveye ishiri yoyo navuzwa nutivara mwana, umwana azizaza oyo avora inze nikijana vuzwa, inze nikijana vuzwa simanyi ishiri yeye daa, navuzwa nuwivala umwana amanyazande y <hesitation> inze baba yambola nd <hesitation> mb <hesitation> ishiri fulani inze mama yambola mb <hesitation> umwifa fulani, chigara nuvivala ndio vaveza nivamanyi uvwiko vwive vwosi avoreza vusingere. navuzwa nutamwivale umwana azizaza narumaruma. Nuzya kumteva mavora hie wambola dah, hi wambola da kijira suwaivala mwanada, genyekana wikare nangaye komesa ummbole yivi ove myayi fulani, yivi ove mkana fulani nuwagana numyaye fulani utazia koyeda, nuwagana numkana fulani utammbugura dave, ndio umwana mazia namanyirizi ishiri yeye eve fulani, uvwiko vwivwe vove fulani, ura uvundu vwivwe vove fulani lakini nuvuri kummbola umwana amarumarumaza ma baadae irana akovolandi wambolada, wambolaku ishiri ya? Ku genyekananga kwivale avana inyima nimbiri uhumwana watura nindi waziza, mwana nanyora mwana nav mwana murahi nanyora mrina anyaguranga mavora mama ndakonyora mrina ndi na nyenyandi nyenyandi ma umwivala umteve ndii ave vwiko kii, numtevi nakovole uvwiko fulani ah ah tazia koye dave, nakovole uvwiko fulani ye oyo numrahi, numsigu oyo akuvuguri nakovoreza y gafwanindi gafwanindi, ah ah tazia koye daave aveza nave umwiko.